يوم nokila tungi koe fa agar echie do joo kedeka teaga batara kocha jowa gon ter tanga fe entani kid mashi ka goude elsa min kid ta sokeda eidi soki entani enin na firgika twali fa el eldangi nami wida ahibsa en minara? En kid hido tone kiro? En kid e e nine na en kidi? Odour otow na? En kid ta sokeda tangesa tanga fe entani aba shonigir ka firgirae eag kaga fa gel aki shingir ka firgir eago twali shongir shongir ka alio godo kada fe en ولدtoud wida giurosa man kid teifab ka go tero